بختار أكون فراشة، لأن فيها خفة وحرية وجمال بنفس الوقت. تتنقل بين الزهور بدون ما تأذي أحد، وكل الناس تحب تشوفها. ومن بعد ما تمر بمرحلة التحول من دودة لفراشة، كأنها رمز للتغيير والتحول الإيجابي. لما أطير كفراشة، أقدر أشوف العالم من منظور بسيط وهادئ، بعيد عن صخب البشر وهمومهم. أعيش اللحظة وأتنقل بين الألوان والروائح. أحس لو أكون فراشة، يومي بيكون مليان راحة وجمال داخلي.